Nida kiti yó ta dakuantanti naria miti chimio ta kao ña ti'la yó ta oku kanti xhin iin tina a tina yó ta oku oku ho o on. va kutoni initi na kán iin ti'chutu yó ha ti'chutu yó ta va kutoni inití na kan tilá tu noí xanra kutoni inití, chí ona nrivaoti veeo ta jan ta xao cuenta ña akutoni initi anria mití, ta hu yú xana ta ni xa nrivai iin tikachín chín iin ti'ilo chin iin tina, ta tinajan ni dakuati tikachijan na kuchi kuchitinti ho o on. kuchitinti nixá ha kuchi tinti camión, ta dikuani ho tuati chianti ta tona xani xhini tina jan ca ho o on. camión ta tutu tuti keti na tinti kitojan tá ta dikan tan tutu tikachí ján dikan va vaxhianti ta nravati kanrioti kuanti ká tina ta dikatán ine ti'lo jan kuanti ta ho o on. tikachí jan kachí naivii ta dikan tan kuan ti'ilo jan chín tina jan na koniti kachiti naivii tá ko nrikití, ta ti'ilojan nion yati ini yavii ta dikan chiko tanti na konitan tinajan xhín ho o on. tikachijan na xati no ni yá ti'ilo jan ta dika a rete tanti ta tona o ni ku nga yá iin ka uu tanti tá nachukuinti ta xa inka xhián kuxhi kontí, ta dikani ta dakoni miti tá adria miti ta ho o on. dakantanti nonguan kuti a nuguan katí anria kodikiti ta ho o on. anria miti ta né va tantí.